Kario na ridiku genyeka nzi musukura but shichira ndalokaa vucheni vuri yengo vugali, varombi rindu vilai, radenyi zingokoo, vedeki zi chavati zinyama, michele, namandilomba ndwari, ndaanda mashitari, nditecheriza mushitari yomo, ndaagada mwivuri wanje shina, ndwalanga, kusudi ridinu ngenero ndikure ango enao nyanyeku vindu, vya vacheni venya vanyanye givi, khuri vaazia, kwa sababu valla dwalanga shichi ndilomba ndwali kabisa, ndilomba murware, khari vaagura zinyasi, varera, varera zinyasi yezo, ndikola za miri tuu, ndamira zinyasi yezo daa sichira ndari ni dwali tawe ndarika za kando ndagona za mushitari yomo za ndiono, ndagona nimaya ningoni isaa indala shichira vanderee zinyasi miri, maandivukize mu ndikore shina, ndakusosa, kari zisaa zitziree shizia musukulu tawe, ndaanze kulia vindu vya vacheni ivi sasa ndamaa ndikoliza ndiono, ridiku yoro nyapita ndazia musumira tawe ndagada ndwalanga, mbuka ndariaku vikuria vya racheni vari vapangire racheni ndariaku.